Jwa'n baza taxmena' jwin taxmena', <hesitation> nzo re nit thija', thimen nit thija' naza nit ya' taxmena', nawue mbiexa' zera komen zi dii, nzo re dii thija' yoi loney na tamen zi pazti guxa'na nkenapmena, kemen zi lara ze nakuentamena ze tamod mbiza'.